Ny fanjakà tailandy io zany e da anisan'ny tena tranainy indrindra eto an-tany. I Tailandy io koa da firenena any Asia atsimo antsinana izay tsy mbola voazanaky ny vahiny mihitsy hatramin'izay nijoroany.